La xapoon reh natz'ajam tziyaq reh re' nkamaj la xapoon y reh re' nkamaj reh nrusaqsaam tziyaq para que la tziyaq chi b'an suavizar riim juntz'ip entonces niruye'ra pan ha' reh saq nrila la tziyaq reh wula mood nirukojoom la winaq.